Qent kan probleme shëndetsore t’ndryshme n’bazë t’llojit, t’racës edhe t’moshës vijn’ probleme tjera. Qent jon t’njoftun për infeksione t’veshve që vesht që jon ma t’palum, ma t’mbyllun marrin infeksione ma shpesh se sa prej qenve që i kan’ vesht e hapun. <hesitation> parazitat jon ni problem tjetër, diarrea, ose probleme me obezitetin te qent.